Edziban a m'enyi gye ho paa yɛ paanoo na kyirefuwa. Kwan a yɛfa do yɛ nye dɛ, yebedzi kan abͻ kyirefuwa no egu kyɛnsee mu, na edze nkyen na akadze a epɛ dɛ edzeka ho no ayɛ. Iwie a na akeka mu ma wͻafora, na edze ngo edze egu kyɛnsee a ebɛkyew kyirefuwa no wͻ mu no esi gya do. Na iwie a, ͻdͻ kakra a na ehue kyirefuwa no egu mu. Ihue kyirefuwa no gu mu a kyirefuwa no bɛkyew, na adan n'afa so ma ͻakyew. Iwie a na eyi kyirefuwa na etwa paanoo mu edze ahyɛ mu.